اعتقد انه الي الي مثلا احنا نكول عليه عايش عيشة زين انه تكون صحته الحمد لله زينة بصحة وعافية انه يكون ممحتاج لاحد من الناحية المادية انه يكون اهله حواليه الناس الي يحبهم حواليه وكلهم يعني بصحة ومو مرضى اعتقد انه هي هاي العيشة المثالية وخاصة اذا واحد عنده سلام داخلي يصير توب